Secund mi al e ëmpurtant cerché dë balansé ën poch ël temp sia cun gli amis sia cun la famìa perché i bocia al an sempre da bëzogn comuncue d'vedite, però a l'istes temp ti l'as co da bëzogn d'sörti cun i amis, vëddi gent, distraite ün poch e divertite ën cuai manere ecco